<noise> Da kor nomaa bi <noise> nyewee a na worifi beebi a wɔtse akɔ beebi fofor ɔnam edzibansɛm ntsi. <noise> Nna hɔn ebusua no bea wɔtse <noise> no ɔpɛ aba ma nndua nyinara <noise> n'ahataw aa- awowow ma wonnya edziban nndzi. Wɔrokɔ no <noise> hɔn enyi baa hɔn do no nna <noise> wohu dɛ bea a wɔrokɔ no wɔayew kwan <noise> ntsi wogyinaa dua bi do. Dua no a wogyinaa do no hɔ na wohun dɛ beebi a wɔwɔ no nsu atɔ <noise> ma ndua a ɔwɔ hɔ nyinaa n'ahaban eyɛ amon naaso adze kor a wohuu nye dɛ nna abɔ- fo dɔɔso <noise> mbrɛ wosi tow nnoma yi ara nyi <noise> mbrɛ wosi kunkum mbowa ara nyi. <noise> <noise> Iyi maa mbowa n' iyi hwɛ ne nyɛnko enyim na oyi ahwɛ ne nua enyim <noise> na wɔkaa dɛ beebia nye ha. Wɔbɛ - tu kwan akɔ beebi fofor a wonnyim dza ɔbɔto hɔn dze wɔnsan nkɔ hɔn ekyir. Iyi maa mbowa <noise> no saan hɔn ekyir kɔr beebi a wofii bae.